لو رجعت أسبوع بقول ليهم يا جماعة لا تحاتون، ما بتصير حرب ويا إيران ولا شي. وبس قعدوا وما يحتاج- ما يحتاج تفزعون ولا يحتاج يدخل قلبكم الرعب، قووا قلوبكم يا جماعة أني قلت لكم من زمان إنه ما بيصير شي، فقعدوا محلكم ويعني عينوا خير وصيروا زينين ولا تفزعون واجد.